<hesitation> ana woodi hen cewɗe, ɓutte, ɗe ngaldaa noone duu hannde ka aduna oo. So huunde laatike hasindinaande tan, <hesitation> a tawan nokkuuje ɗee fu ana woodi. Ɗo yimɓe jonkaa ndaarata ɗun.